Febroary ndraiky zen̈y fa- fanjava natôkan̈a ho any <hesitation> mpifankatia matetiky izy io amy andra izy io. An̈aty jerinakà vônaloan̈y bôka le katôrza febroary àby in̈y, amin̈'in̈y zen̈y malaza fa fety natôkan̈a ho any mpifankatia.